komið þið sæl listamaðurinn Erró opnaði sýninguna svart og hvítt í Hafnarhúsinu um helgina við tókum listamanninn tali vertu velkominn Erró hér sjáum við nýjar myndir sem þú ert að sýna hérna á Íslandi þær eru svarthvítar hvers vegna fórstu þá leið það var stór sýning í Vínarborg á þegar hann dó tóku tveir synir hans yfir og héldu áfram að

eftir hans skissum mikið í svörtu og hvítu þá sá ég heilan vegg af svörtum og hvítum myndum og það kveikti í öllu saman það er gaman að vinna í svörtu og hvítu það er nú ekki

þess að liturinn er ódýrari þetta er svo skemmtilegt svartur sandur og og hvít á eins og Skaftá á sumrin er hún hvít jökulá sem verður hvít og svo er svartur sandur í kring ég var mörg ár á Klaustri við vorum að veiða með neti eftir brúnni létum netið fara niður þetta er gamalt

þú ert orðinn áttatíu og sex ára gamall enn mjög afkastamikill af hverju vinnurðu svona mikið leiðist svo mikið og ég verð bara þreyttur þetta kom af sjálfu sér ég sef fjórum fimm sinnum á dag nokkrar mínútur og vakna

ég hafi sofið heila nótt þetta

mér sagt þetta er alveg eins og var svona ég hef

að herma eftir þessum tveimur mönnum finnurðu að einhverju leyti fyrir aldrinum hefur eitthvað breyst það er mögulegt að stíllinn á myndunum hafi breyst en það er ekki vegna þess að ég er orðinn gamall það er bara vegna efnis efnis sem ég fæ ég finn þegar ég ferðast um kaupi ég allt sem ég get í bókabúðum og

og flóamörkuðum svo fæ ég svo mikið sent

fólki sem ég þekki bara ekki hvernig færðu innblástur

ég er til dæmis með á vinnustofunni svona sextíu skúffur og í hverri skúffu um fjöll ein um

um vötn ein um ár ein um um fólk og svo framvegis og ég fer í þessar skúffur þegar ég þarf á að halda

viðhalda þessum drifkrafti og þessari ástríðu fyrir listinni þetta kemur allt að sjálfu sér þegar ég vinn sérstaklega þá er þetta

mikið með því sem er að gerast í samtímalist ég reyni nú að fara á á allar sýningar sem ég get og fylgist með sem er kallað Street art eða þetta fólk sem vinnur ókeypis þegar maður kemur inn á járnbrautarstöð þá er svona einn kílómetri af af teikningum fallegum teikningum og þegar maður fer í burtu er annar kílómetri þar ég held mikið á þetta þessa stráka sem vinna ókeypis en nú er farið að nota þessi verk frá þeim og selja þau dýrt hvernig listamaður værir þú ef þú værir ungur í dag

um hvort það hefur hjálpað eða ekki hjálpað til en ég myndi kannski fara í skóla til að hitta fólk sem var að fara í sömu vinnu og ég en ég myndi ekki vera lengur en eitt tvö ár hvað hvað ég myndi gera ég hef enga hugmynd um það hefðirðu getað orðið eitthvað annað en listamaður skrítið fólk hefur tekið mig fyrir lögfræðing stundum

heimildamyndir hvað gerirðu þegar þú ert á Íslandi ég hef ekkert að gera nema viðtöl núna í fyrramálið

að Klaustri og verð þar í nokkra daga og ferðumst

að heiman frá París og konuna ég er búinn að vera með sömu konu núna í fimmtíu ár og við förum alltaf á hverju ári til Taílands á sama hótelið sama herbergi í fimmtíu ár núna og allt allt í þessu fína sem betur fer er hún algjör meistarakokkur eins og mamma var og þetta hefur kannski hjálpað til við að ég eldist vel að koma til Íslands í dag sérðu mun á Íslandi

mun á landinu ég sé mun á fólkinu ég sé að fólkið er miklu hamingjusamara en það var fyrir þremur árum síðan

miklu fallegra líka

eins og þú mér finnst einhvern veginn léttara yfir öllu og og fólk hefur gaman gaman af öllu við vorum í boði hjá forsetanum í gærkvöldi og það var mikið fjör þar og gaman að öllu saman það var góður matur og mjög vel tekið á móti okkur hvaða ráð myndirðu gefa ungum listamönnum í dag vinna vinna eins mikið og mögulegt er og

það eina sem getur hjálpað manni áttu eftir að vinna fram í rauðan dauðann ég vona að ég geti unnið til til síðustu stundar Erró kærar þakkir fyrir og